باش تخيط جيب جيب بطمة أو سلك والسلك يكون بنفس لون القميص، حدد مكان الزر واضغط عليه عشان تعرف تخيطه وين بعدين دخل الإبرة من تحت الجماش وطلعها من فوج في مكان الزر، وكرر العملية هذي مرتين ثلاثة عشان يكون الزر ثابت وارب وبعد تكمل اربط الخيط كويس عشان <hesitation> الزر ميطلعش ويكون الزر مثبت في مكان معين.